Li spisi di lu misi pi prima cosa hannu a riguardari li cosi essenziali, comu lu manciàri, li bulletti, li robbi nicissarii. Poi, s’iddu chiddu chi vuscu travagghiannu avanza, allura pinsassi a qualchi capricceddu pi mia e la me’ famigghia, tipu nesciri a manciàri fôra, accattari qualchi vistutu superchiu oppuru jiri a lu cinema oppuru a lu tiatru. Sempri pinsannu, però, a sarvari qualchi picciuliddu pi li tempi tinti.